Ne ya nya nua, kpatakpta, aƒeme nuwoa, mì teŋ tsɔ kpeviɖi via kpoa mìa nyawo woakɔ, mì ma zã javel o vɔa wo la kɔ. Vɔa ne nyi be nua nye nu he vɔa ezãnɛ le aƒe mea, yea zã javel nɛ, ye ba teŋ ɖe tache kewo tsi mea, woa to ɖa le eme. Vɔ ne nye be alɔ wo kudo enuwo, nu yibɔ, enu dzĩ atsɔ tsaka le dzu anyaɛ ye o. Yea ɖe wo ɖe vo, aɖe ɣia ɖe vo, aɖe yibɔa ɖe vo, anya wo vovovo, wobe tsia woakɔ vovovo. Vɔ ne nye be enu ke edona yina mɔ dzia, ya ten dzi BF mɔwo, ya tsɔ nyawo, ye ŋkumewo tɔa, egba nɔna nenea, ne egba tsɔ kpeviɖia xɔ va yi nya woa, eklona ŋkume nɛ, ta mì me tsaka nae nenea o, mì ɖena wo le vovo, woba ɖiawo tsã, wo gba kplɔ nɛ ɖo. Kpoa nu woa la nɔ nyui ɖe nɔ. Vɔa ne me nya ŋti o ne ewɔe nenea, ya kpɔ be mì ku amewo mì ƒle avɔ ɖeka vɔa, ameawo ba vɔ la nɔ nyuiɖe vɔa, tɔwoa be ŋkume la gble. Kpoa mì ɖena wo ɖe vovo, kpoa awɔ wo ɖe nɔnɔme nyuitɔa dzi